Ta a hawtay baabik arannde, tasku kusel maa e haakolooji maa, tasku-ɗi booɗɗum ndesaa, nden boo ngaɗaa seasoning, ngaɗaa mixing kaakolooji maa e nebbam e flavor pat kawtaa, ɓaawo ɗon, ta a jonngii-ɗum alaa-ɗum ɗum su'oo, ɗum feewa tawo, to ɗum feewii.